Iya kaluau ninu manimiam yang sehatam jam alu pokonya kalo au umala <noise> umaala tutu jam sapuluh tati cuma jam lomi artinya hauninu jam sapulu jma husa husahulaesa husahulalua husahulatolo husahulaati esa lua tolo <hesitation> jadi rata rata auninuam jam lomi amusupalu sumbayan subuh. jadi kalo kalo menurut ilmusiatan itaininuam ita cuma seharusnya jam itu tutu alu tapi karna aktivitas aukegiatan ausanam sibuk tati pekerjaan namai kalo baru cuma jam lomi siam normal am jam alu kalo manipusu kesehatanam iya jam alu jam aluam siam morikesehatan pokonya kalo ausibuk amoi kesibukan amaoi berati cuma ninu jam lomi atau ja lima jam lima karna jam sia husa husaelaesa husaelalua husaelatolo esalua tolo <hesitation> atii nima. <hesitation> Jadi normalam jam alu pokonya kalo aukegiatan amoi berati jam cuma jam balom jam itu menurut kesehatanam jam alu jadi auninuam pake normal amoikoa cuma ahunua cuma manimiam cuma lima lima jam anam jam koine jam lima jam lomiam koine subulesiam berati ipalutati sumbayang subuhle. Hamso hiaseperti biasa amsolihiluin ta aktivitas ilapute yetalekantor atau yetaleata tapasiam hamnearotoam baru doaorantuabainitanam sainuma kira kira tapasiam. <hesitation> jadi setelah kalo normala jam alu siamsehat nisaan tutupaluta suambayan subuh kalo subuham sou menurut inialo adaitui leinianam muusti ieu pokonya kalo umur amyei yeu yeu tanam siam supaya ksehatanam bisa normal. Pokonya kalo aupamalas iya terpaksa iya musti ausauninu haleu kira kira lima lomi jam esa sampe jam esa ianuma berarti jumlah auninuam sosoan abis lapan jam <hesitation> siam sehat. pokonya kalo nikusu petunjuk mulai agama niharuma itei sumabayan sumbayan sou musti. Iaparutayeu taalania yeu taalahan makailangka utulinimasa amsou bailontai israhat israhamamsou ininute ilaoutasou ininute iyayete aktipitasen ulaikantoram ataitaloiakaite <noise> <hesitation> siam yang kesehatanam ni halamaian tapasiam. <noise>